. Ati akpan mkpo emi akemede ndida nyoñ ke ite usorọ ndo ekọmede ndincin mnesid ke ini emi nwan ma ebe enamde ke usọrọ ndo ediade mem esid mmo, edi nte mmo owu iba itunde iko emi ọdọhọd e ete akasañs didie ọdiọñọ nwan eke, akasaña didie e kud e akasña didie atin iko ma e enjime fin ndo. Wfan ebe ma ufan anwn lyew ọrọ iai aditen nte mmo owu iba akasañade odiọño Mkpo nwen nsimade nkaiñ ech nte isañade imen mmin ke ini emi enode, imen isọk ebe nsie onoroñ. Usuk anwan itu ika ọkop mibi okop udia, ọkọp ono ebe, ebe anwañade mmua e nyañ ebe nbe nsie, nwan nko ọnyuñ anam oro ebe ọnyuñ anam ukem oro Mme enende min esid eti eti oro.